لو كان في امكاني اني ممكن اكون حيوان بري ليوم واحد اعتقد ان كان ممكن اختار اكون نمر النمر حيوان قوي وجميل وبيعيش في غابه واسعه يقدر يستكشفها بحريه وكمان اقدر استمتع بحياته المنعزله واراقب الحياه حواليا بهدوء وكمان هو رمز القوه والرشاقه واحب اختبر جدا شعور القوة والقدره علي الصيد والتنقل في بيئة طبيعية زي كده